Ndaaritaga ngugi cibitari, cibitari inene level five ee ndeya ndi mugeni ndiraewa ndiraikwa ngugi theatre direct ndiguikua ii ngugi eri na <noise> mantu jamaritu mono niunto riari riakwa ria mbere guita kurita ngugi kou riari ria mbere guita ngugi cibitari ndaari mugeni baa nkaribisha bwega lakini indi ikwari na ugua mono niuntu indoonere mantu ntoona kairi antu bakithinjwa gwifwa fwana bangi baria beena thiina cia maguru kugitwa bangi baria baari na thiina thiina inyinge mono cia gwita theatre indi indaumiririe untu indari na thiina mpambiria ngugi iu ntaari na bwakugita ndikwambiria ngugi iu indaendeleco ndaita biumia bithatu bithingatene muthenya na kia bina ndiraikirwa utuku ndirarita utuku ikwethagirwa kwina kuritu utuku kiumia kimwe nandaciumia na ndaathoma mono mantu ja koa niuntu daktari bau ibaari babega ariti ngugi baria twaritaja nabo bari babega twaitaga ngugi urumwe twi gintu kimwe. Na kûmbona kinya nara nfaari ndi kûgwara bwega barambonia ndiramenya mantû jonthe na ûrûko ikwathorwa kûina ngûgi moni gûkaa ûti kûmama bisronyere ûgoro kwina ngûi aaritagwa, indariraga ndi mûntû ogisthereria ndagrari kan gûretheria nûrse tûkarira ngûgi lakini endi indesire gûaûmia ndathoma mono mantû ja koû ndiraa ndairaga ûû ya gûretheria kûûra kûhambia, kûthambia kûthambia theatre yonthe. twatha mbagia twi twinthe na bakûthambia na ûri ûtûkû otonya ûkathambia iratû bira bûtindire gûkirwa mûthenya jûthe. mbaiti iva ciekiri mandaktari, kûangûra, gûkûrûja ngûo, kwari na ngisio ciakûnjawa na kwina ûria chiakûnswa kenda chakirwa macininer kenda ciûmba istûmiwa kairi hûnene kana thaingi na kûûra. Na bangi no ûtûkû rimwe ikwethairwa kwina ngûgi otonya ûtûkû bwaûmba kûrita ngûgi, twariraga tûkarita istisikû bûnthe rimwe kiigakea no ti ntwiko aonthe kwirimwe kwathagirwa kûkiiri naa kûtina emergency tûkathiranira intobia rûnene rûkamama tûkanokanoka twaûkirisa kwina emagency tûkokira ikathithia ikarika na irikûa na ithithisa erika ngûo iû no mwanka aûrwe na ini ndaûraga kethira ûri ûtûkû nontû twaitaga ûtûkik nasi ûmwe na mûthetheria ûmwe ja batwi riû yontû ûni riû ûkaûra ngûo iû na wanike no kwina ûria chaûragwa itaûragwa oû oû nontû i ngûo chiari a ndamû a infamû inyingi icia ikairwa njikine chigakara kara alafû ûgekira cabûnirie ûkaûra na ûkanika, nûrse nawa akaita ngûgi ewe ya into bira bia tûmirwa kûthinja mûntû. Tûraa indenderiere na ngûgi iû thieta miaka ithatû indairire ngûgi iû miaka ithatû na ndagwara maritû jamaingi mûno koû na nderewa mantû jamûaingi mono koû na inya ûkaribisha mwasie mûrangone arefwa. Indari ndikûmenya ûra mbûmba ûmwarika kethira naûkari na ûgwaa bishire aûmirie na atonye na atonye ai ai atiria ûgwaa kenda atwa kûthithûrûa agiûkiria kethira namûnti dawa ya kûmama agûikira agaûkira afina thina inyinyi. Twamwararia na indamwaraira mwasie ûretwa nkamwarria ethira ini itûko ii neiraû kethira ini nkûjûkia mwasie twina nûrse ûna tûinûe tûkamwarria nkamwarria na akira, akirria twamûkaribisha bwega. Ayaa wesaa rererene rwaa ndawa iû chifûmairwa thieta indamenyere ndawa nyingi chia ni inyingi mûno dawa iria itûmairwa koû na ibatûsmire ndamenya ndawa fûlani itûmaika gontû antû ana itwari ndomenya ndawa fûlani itûmaika gontû antû ana itwari indari ndi gwiransa ndamenya ndakatari etia ndaktari o thieta ûra wesaa mwasie ndawa arû mwasie esa agantûma nkamenya i nda fû ina nio imwendeka nkasûkia ndawa ina nikamûthagania, no indagwirûe ngûgi ira indaltaa bwega nontû ndiû minenya mbere mbere e mmenya.

Kana gakûrire bwega gatina kinya thina irikû e mwiri, I kabû karaari a thiina katasûmbûka na karakûra ndiraa kagûkinyitia mwaka jûmwe na nûsû, ndirarirwa department iû ndiraikûa doctors clinic koû doctors clinic inyakûo indaûmiragia aasie mûno ngûgi, ekwa yari kûgira file records nkagira file na mwasie ûra wisire acereri ngaira kwerencara aritirwa kenda onwa nontû mwasie wûû ndatega nkoona mwasie itûge wethira, mwasie o pressûre, gûitû, ndama eja kwaana na natûmirie ngarama kûra aûmire ikûraja na mwasie ûjû akinya na airwa nachereerwe ikûria records, airwa atarita files mwekirej mwajie oû wethirwa mwekûre kana mûkûrû nontû wethagirwa bara baingi bari antû baakûrû mwasire oû aûririja bûthûki no mwanka akathûraza na ndamû ewe yiffûre na akaara afioni, ndakteri lakini indaritano ndairitanaira ngeta nijagûkia kakandi kawe nkamûritira kondi rekordi kenda aorwa. nfaktari atikaane ationetwe nonte bamwe menya bakwira nichereri ûtiorwa nûchererwe tinga wija ritûkû ingi bwega ûmbokirwe ntûkû ingi. kûrooka nooka ûtûkû ikwethairwa kwina inya mono ikwethaira kwina inya mono ûtûkû nontû rimwe ikwethairwa kwina ngûgi ithimgatere nontû kwirio waitharwa mara nûreferwe antû arebi banywire barwa ja ja baroa ja ari bangi bareti barwene baratûrona mûwe, aû ngûgi ikaingi gûkaa into bia ûtûma chikûûma oûtpatient ngûgi chia oûtpatient. moni ni injûmû nontû bwa gwira itûkû kûgira gwira gûchoa no thiera kûtaûmaraa mono thieta ndaûmaraa rimwe aki kûthagana chai no ndaithira matanity ina ngûgi aû nio ndabagwatagwatagia bûkai hii ngacoka ndipatmen akhwa thieta ngachoka kenda nandi tûendelea na ngûgi kha twari a cio.

Noni ndathambagia ngaikia na nkagiira na into bia dental clinic bionthe noni ndathambagia inya biatumika kukuura antu meego na baria bakuthiingwa nkabithambia na kustaraliza na guikia ndaikia mashinine nkagira kairi ruuneno ruukiiri niuntu bigatumika kairi ruunene rwa ntuku o iu kairi nandi ndaciumiria na ndirarita ngugi department iu ciothe igwatone irio ndetagwa doctors clinic niuntu ikwari na dental clinic na niuntu ii kwari na ENT clinic yoonths igwatere au ii block yaari yoonthe doctors clinic ndira ndiraciumia ndiraritangugi kou na ndii karita ngugi kou indaumire ndaciancua mwaana igukara kura ndaiketue au niuntu gutina kurita utuku kinya au kwa maidiide ndacincirue niuntu muntu atingiita kuritu utuku untu mwana aari munini na doctors clinic inya yoo itaritagwa utuku ndikurita mwana aakura akinya miaka iiri irio ndajukerue kairi ndiraikua outpatient. Outpatient iku ndietire ndiraikua na kuo i guntu kwari na challenges inyingi mono ndambire gwitu kuo anga i gukaranira na aajie ajie mono antu amwe ndiraa ambiria kuajua mono ndaajurue mwari uthingafene ii nchooma itikuthira. Lakini ndaewa ndawa na ndabua na ndacuumiria ama na ndaumiria ndaita ngugi ndaitaaa indaitere outpatient miaka iiri na nusu na ngugi iiri buroke ruukiri tuthambie twathambia twathambia ikwari na gwikia into bia kugira chai ikwari na kithirwa kwina mwajie ureti kinya ni askari <hesitation> itwi twashugalikaira mwajie ou tukajukia tugaikia X- ray o tumwa wii wenka ugamuikia x- ray kethirwa i mwajie oo wheelchair umushughulikeri umuikie aringwa mbica na umucookie umucokia nandi ketherwa naiketae woodine uuni ini ndaitaga ngugi ec umutindika umwikia wodi alafu nurse nawe aantingata na file na kwi rimwe kwethira kwina ngugi inyinge mono uuni ini ntumi kuikia muajie na file. Itwatokaeragua na weota ukaoleza diagnosis e mwajie imbi weeta ukauga thiina e mwajie imbi iria aenayo kenda batigwa kuujuria niathirwa yaandiki firone lakini okinya niuntu neethaira beena ngugi no mwanka weelezane uuge kiria mwajie arinakio mbamenyage mbere. Naiii kwethira mwasie ûgûtindikwa na giranda itweraga rûi bairi. Lakini kwethirwa mwa wheel chair iû, ngûgi e mno wamûtindike wenka wamwikla, ndirachoka o kaû oûtpatient ikwari na ûtûkû koû ndiwikia koû ikwari na ûtûkû ontû mwana nari ohûkinya miaka iri ndirefa istûkû twaifaa kiûmia kimwe na istûkû boi ishi kûmama ikwari a ngûgi inyingi mûno nontû ajie bara bakûretwa ba emagenci bara bagwire na ngari bakiki naa baûragi ni amba ûrûkû naû ibaretagwa, ikwaithagirwa kwina ngûgi mono istûkû kwira kûbaikia exiray kûbaikia wonfi bara bagûikûsa wondi na bara bagûtûmwa oriti bwa istûma biathara noni ngeta gochwa nare twaikaga bieta kûkûthodekwa kithe kûthithûa na mashini kenda bitûmika kairi kairi mwasie wingi. Ndiretaa indetagaa ngaitaa ngatûmwa kinyûo thieta biathira naû angi ngeta kûromba noo biagûrûma asie bara rûge ja bara bagwire ngari bikiki bagatûmwa asie bagatûmwa asie batûmwaa kethira, mwasie okwaana akaana akaana na antû bao. Ngûgi ekwa gari kûthambia into biû biatûmika na kisûra itambaa bii kenda rûnene rûkiri biikwa, bara bakeja rijkiri bikisa macinine naa mbere e gûkea thaakûmi na imwe na nûsû kintû thaa kame na thimwe ûgekira rûji ûthambie naa asie bejaa gwerera gwa kandi koû gûiragwa rekod ûkathambia koû kûnthe nkatha ndathambagia koû gûiragwa rekod ûkathambia koû kûnthe nkatha ndathambagia koû kûnthe na bioro bia ajie na kaa kajira kaû kajira kagûstonya biorone kûfanya kwa kandi no mwanka ûtige kûthambûrie kinya weithira ûrere na ngûgi inyinyi area. Aû nio ndaonere kwina ngûgi injûmû morio oûtpatient no indaritire na ndarira mono. Indaciûmirie na gûrethia ajie inya mûthenya rira ndikio mwasie eja akwira aina thina iji na ringi okoû oûtpatient kwirio twarokaga rûkiri twa bathatû tûkithiria kûthambia nkairwa nûra ûtûrûngamirike mattoni ûra ûtûrûngamirie nkairwa ûni mbithe gûkû kûitagwa triage koû nakûo ikûra mwasie ajûkia kandi akûhûkaira mbere kûthimwa kiro na khûthimwa ndamû precha naa kûthima inya ana baû na kûbathima inya temparicha. Mwaniki ûra miritû naa ûringiona mwasie wina presha irigûrûû. Ndamujukagia nkamukurukia kiri daktari kenda aegwa dawa mbere na kethirwa kwina mwana wiina mwaki juri iguru indamukurukagia kinya gwe ageeta akaonwa mbere lakini Indi ikwari naa kana aajie betherwa baingei mono ntuku iiu e nkamwira akurukie mwajie oo kenda aeegwa ndawa mbere nyomwera ewe iri iguru niuntu atingiumba kubanga laini niuntu aajire, ibethagirwa bee babaingi atibanga laini no abange laini au kugakarika uungi mantu jama ii gakuumera kana akabanga akagwa laini ne. Nandi itaitaga ngugi ee gwita kethira Ii bau bagukaria soldier kana kethirwa batingei mono au triage nkamuikangia ningwa nkamukurukia kwa daktari akoonwa akaandikirwa ndawa akaambiria ndawa mbere na ndikurila miaka iu kau outpatient indaumire ndireeta ndii <hesitation> irio riu mugongo juu jwambiririe ndina miaka ikumi na ithatu no jwejire kumenyeka thiina ndi kwambiria kuiita ngugi cibitari mbua igwita njugi inyingi kana mpio kana ruuji. Irio ndatumiirwe mbica e MRI i daktari. Daktari umunene aguntuma ndirueta Nairobi west ndirarigwa mbica ndirareeta ndikureta mbica aambira niuntu guku batiandikaira antu ngugi impothu bakauga kaena mapendeleo arambira niuntu ngugi cia kuthambia ncoage kiegeri kiria kiina muti jumu raaja antimpandikira baruga ikuuga mpewe ngugi empothu niuntu uticio kuo ndiraerwa ngerie kwebera kwairu mwana na mugongo ndiraerwa ngerie kuebera gukuama ndoreirwa ngerie kuebera guukiria into biirito na ngugi ja iu icio cionthe ciari kou no ndiguita ngugi kou indaikirue ndaiterwa au ndiraikwa o mugongo jwi kireta thiina o au ndiraikwa au department iu outpatient ivio ndaikirwe nandi kurita ngugi woodine ye ekuru au nio mugongo jwareetere thiina na mugongo jurareta thiina baru nandi kuraa nka nkaoga nandi muciibi ntiamba gwita au nio jwaretere thiina buru kuraa nkakauga muciibi ntiumba gwitu ntina muciibi ndirauma ngugi ikurema ndeeta obisine ndeeta ndira aria nabo ndabaeera uria mugongo jwareeta thiina bancoire noo guntu kutina ngugi enyinge. Bararega, bakurega ndirenderea tu na ngugi ndiraciumia lakini aria ndaremerero nio ndaumirire ndikuuma nduguita ntuku iu ndaumire ruunene ndireeta obisi ndiraaria nabo barambira niuntu indari ndikwirwa mbitage kuo kwa masoesi mbite nkaithue mugongo ndikwirwa kaithajue mugongo nandi irio ndaitire kubeera uria ndeerwa i daktari niuntu ibaambititie mbica iu e MRI barambiira <hesitation> antu ba obisi barambira waithua mugongo na waabua waigua bwega ucooke wije urete baruga ucooke ngugine niu twatigenire nabo ou ndiraenderea kuithua ndikaithua ndakara ama ndeerwa ii daktari ungi o nau bakaithania baambira ndiraerwa nkeenda mono kuithea mugongo inthithagie mazoezi jangi au ndirajathithia ndiraendelea kuthithagia ntuku tu nyomba niingwa ndiraendelea kuthithia na ndiraigua igua bwega no nandi ndikuuma riu ndaumire ngugine indakurukiire thiina inyinge mono niuntu ngugi uticio uti ibaruga ndaumbaga kurita no mugongo ijwaumbire kuumba kuigua bwega ndirumbiria kuita ngugi inya cia miako, ndireeta na i ngugi cia ukamata maiga au i ngai unteterere tu na mugongo juratiga kumbajia. Ndiraita ngugi injuma iu cia miako ndiraendelea kurita kionika nkarita kiura ngakara lakini tucooke aria nyuma anini kii cibitari no kiambia mushahara jwari munini mono twareaga mbeca inkai mono ngiri inya na magano jatano no kairi economy itathuuki uria no mbera gwe icianii niuntu muntu umunene muciari wina aana kuandikwa mbeca ja iu ni inini na ukireaga nyomba nyomba na wina aana cukuru no indejire uciumia tu ngai nantetherie ndira iro ndeetire ndiguita ndaaria na muntu ungi arampandikira baruga e recommendation no baruga iria itantethia niuntu indacuire ngugi kuntu kungi ndiraaga nteetwa ngugine ndiracua cibitari ingi au na ntaonere ndiraendelea nandi na ibaruga ja ibaruga bia kuura nguo niuntu mugongo riu ndaumire ijobuire ndiraendelea kuura nguo nderitwa gia kuura nguo ngeeta ndeterwa kia miako ngeeta nandi ndaona kia maiga nakio kikuuma ndambiria gwitanagia na antu ba rangi antu baria na rangii ndaitaga ngugi yetagwa ngugi yetagwa e sad- paper. Au nio ndamenyeere gwaka rangi ndiraambiria gwitanagi a na abundi ndiraa bundi o rangi. No mwanka thairi inya utibio biaorire utiona muntu ugutira kibaruga lakini neekinyire indi neekinyeri guntu cie kuura uo ciaura ndatigua tu na kuendelea ngugi eee kanisa kuria ndetaga kuthambia, kuthambia ii kuiritanera ti kuringwa nduitaga ngugi ee kuthambia ndiraendelea kuthambagia mugungo uria jwari juigucooka thiina ndiraromberwa ii pastor wetu na mugongo jurabua nai indabuire mugongo ntina thiina ni noo weeja kiri kurigwa uria twariagwa cibitari twareegwa. Mbeca iria twareagwa no kinya kethirwa iciantethagiu tiuga intantethayia lakini ii mbeca ugeragia kubangira ukoona itikungana itaanganaga ocibangira otega nyomba na aana cukuru lakini indathomeru mantu jamaingi mono kaa ontu ja thaii inya ngeetwa guntu kwinaa kinya kuthira tuuge kuntu kwinaa oo emergency kana accident mahali ntikira ntega mwajie uria ariwa ii thiina no muthethie niuntu indathomere gintu kou. Indaitaniwe mantû jamaingi mûno koû kinya nkethirwa montû mûntû akiegwa mwana ai njirene mûno koû kinya nkethirwa montû mûntû akiegwa mwana aû njirene nrietera mwana oû akûa namûteshie nontû indathomere maritûjai itwetaga inya tisgitaga thieta itweraga ûtûkû kûjûkia cai mataniri na twethira bena ngûgi inyingi tûkabawatia no ifwaa ndi kûûma koû indaûmire menyere maroro jamangi mono ja cibirari no ûra ûmba ûtethia mwasie, thaûi ntienda kwigûa mwasie yaani nakûrea thiria no, nkoro iria mojo jûria no mbigagûa ûtethia antû, antû bena thina lakini thaisi ûa kkeja koona ngûgi ya ûjû kiinik no ndira mbonete aûû ja clinic kan inya abitari ingi no mbire kinya kethira imwe ichiitharwa chima maifia na maenama, jaû jairagwa ni ûtûro enhee boû bwiragwa ni ûtoro. Lakini indi karikûûga kinya mûntû ûra ûmba kwithirwa akûrikira mantû ja jaû akaûmiria tû akaûmiria tû nontû ûnsaûmiririe ndakhoma mantû jamaingi mono nontû ngûgi ûire kûûmira ja thaii ya sibirari ûni no mbire bakiendaga mûnto no mbire na nkaûjûkisa na kkarifa ngûgi. Nontû ja hû ndi thieta, riû ndatonyore thieta, ikwana ndi mûgeni aû infathomore. Mantû jamaingi mono, na achûke besire ba UK, bathithagia ngûgi iû ja. Antû baûnikangi ba maindindi, kûbekira chûma, ngûgi ya orthopindix. Gûikira antû chûma thieta magûrû, indathomere mantû jamaingi mûno kiibo, na baratya batwaa certificate. Ibesire maita jatharû na ndina certificate ithaû, itwari inya na bangi nabo baûmire. Aga Khan baisiree kijihinja asie ba marû, ba lent theatre, na kinya baû naboo indaierwe certificate. Nonû indathomore itwari nabo, ifwairaga ngûgi mono twi kimwe nabo na kwiganja na ngûgi bijkienda ngûgi ithirwaa bwega naa bisbati kwithirwa bwi kiritû kimwe na bisgaita bwenfene, nonthû ngûgi iû kwancha koû thieta twaitaga ngûgi twenfene mûno gûtii ngûgi iremera gûti ngûgi erema kana bwija bûrûa niki nontû bûfarira ifwairaga ngûgi twenfene tûri amwe na antû bakarira ngûgi bari amwe ngûgi nifaa bwega, gûtitharwa kwina gûcûmbûrwa lakini enfi ûni ara ndaûmbiriwe ihû ndairire gûikûa naû ondine ndiya ekûrû, aû nio misgongo jwarefere thina mono nonfû ni mûgonyo jwari na thina ona mbere lakini. endi orega thietaa na mûgongo jwina thina o na mbere, aû nio ndoremerwe ûondine. Wondi nao yaûmire nirio yesire iraûma bûrû endii thieta ntaari a thina nontû ngori ira nyingi thieta ifaarû chia ûkwama ichia korûnyama nontû mya mûntû akithirijûa ngûri baatwi gari kûrûngama kûthaania ngûri yakwa yaari kûthaogania kiritû kira jikwenfekana, ndaktari na mbithirwe ndi aû bathamba bathamba njara koû gwitagwa gûscrab bathamba njara agikira gown nomwanka mbithirwa ndiraû kenda mûkûndika naû nyûma mogera misibi na behira bakienda ginrû ngatûmwa nkaathaanania. Iû nio ngûgi yari yekwa na indamiendere mûno nontû indamifire bwega tûracûmbûrana infari ndikûmenya kûaa mwasire oxygen indari ndikûmenya ûtûmira maani iû a thieta Tûgita thieta rira twariraga thieta twaitaga ngûgi team work twi kimwe, kethira, mwasie kûmwûkia ûmûthamia gitanrene ki kingi atagwatagwa, mûnto ûmwe ûtithirwa mûntû ûmwe ûmûgwara twamûgwara twi babaingi na inha arkirûa wa mûgwana twi babaingi na ikio itûmi misgongo jûfarefaa thina ndi naû no jwarerere thina ndi gûta wond, wondi ya ekûrû wachiethana isgichincha mwachio wenka na imwasie ûmûnene ûkwoma wenka. Onrû I twarirani ndaktari narûritanaa bweya oû o ndawa o thieta gûti kintû kiari gikijûmo lakini thaii mbijire koona o thieta gûsti kinrû kiari gikiûmo lakini kinaya thaii mbijire koona ngûgi mirira bwega mirita bwega no ûrea thaisi gûkûmania ûkethira ibaroga ûtibio kinya bia kûûra ûkethiira ibarûga biûrire bionthe giûkirire ntikûmenya nimbi itûmi gakara oû thaisi na ntamenya ûra kûjimba kwenderea na ngûgi iû nanrethererie ntiûga itanethia nontû nianretherie mwana aûtonya high school aratonya arathoma mûthaka okwa orathoma arathiria na thaisi ngûgi ita aritaa I ngûgi ya artist ngûgi ya gûchora nairiraira ngûgi yawe ingwirairija boû nontû ngûgi ndairaga gûkû kethira ti kûûmiria ntikiûmba indaûmirire ndiraira kûû ndirona mbecca cia wikia mwana cûkûrûû, arathoma na arathira na inkwira ngai ibwega nontû mwana oû thaisi magwichiwira biagwe altaga ngûgi e gûchora, ndi mûgeni iko ndakiraga nontû i gûntû ntaari ndi kûrira ngûgi kairi, ndireja. Kachooraga, imbiiraga ngai ibwega indii ngugi iji <hesitation> iji iji iji ndeeri ndabua mugongo ncookie baruga mbikee ba- ikwnda ekwenda kwandikwa ba mpandiike ncooke ngugine. Ndite ngugi ndiraikia ria mbere ndeerwa imbetoora ndiraetera ndirakara ndiraka mwaka jurathira nderwaaa ndauga ka mbikie kairi ndiraikia mwanka thaiiji batanjukia na ba mbirite bancokia ngugine no uria baambirite utiu bateendaga gutikiria mantu jau na ibaugiite baambirire ndabu mugongo ndathoneokwa mugongo ndabua ncookee baruga ncooke, ngugine boongwa ibaambirite au indi nandi ibaregere unjuki kairi ntikumenya niki tantu baathitherie oa no inkucuumia naa ome kioneka kiria gikaoneka nkaarita. Imbiraa ngai ibwega niuntu mugongo ijwaabwire inditaga ngugi ciakwa aria kiraonekera nkarita kibaraga riria gikooneka na jaria maingi i jaria gilionekaga kionekaa jamakai rimwe na rimwe eeh naaa. Na imbiraa ngai ibwega nonrû mûgondo ûwabire hûra jwakari thaisi ntiogaga michibi nontû mbere indairi bogage michibi, ntingita kûntû ntina micibi, thasi imbiraa ngai ibwega indabwee migongo jokwa ûwabwire na kibarûa kinya kia kûira indiraga okira kiraonekaga indiraga naa thaisi kambûmba kwia ontû mûntû aûmbika kwithira akûrûkaira thina ta ûû kana challenge, magerio ijamaingj mono ngûgire mûntû eta kehira ngûgina naûmbire aite ngûgi na ata ngûgi mûico ûkesa kwija kûhiria bwega kinya kethira koû kwetû ibamfirire naokie barisga ncooka ngûgine endi thaisi imbiraa gikooneka ja makai mûno iho kikoneeka jara maingi istikio na iwachoka asaûjû waûjikiri oûtpatient.

Nantû ni antû ijkoona bagikara ta baûgwicithira lakini indaicûmirie ndaraire ara ndaûmbire a ndaûmbaa gwira kwethira mûthenya kana ûthûkû, no wondi iû nfamiire. Ngûgi mleri imiingi mûgongo jûrareta thiina nontû bwa kûrekerûa i bangi endi thieta i twaifire ngûgi bwega, thieta kûfaari a thirii nontû itwaitaa ngûgi amwe rûri amwe twenfene, rûtari na thina inya irikû kana irikû. Naaa rûraa rûraa rûrataa nangi kûngi kûra ndaifire. Kwari na manto jamaingi ijakûo doctors koû doctors clinic. Kwarû na ngûgi bwega ndacûmbûka inya, mwiri ni kwifa ikiso kwari gwita mono, gwira kwa kandi kûrita mwasie fire na no, mwanka mbarefere no no mwanke ndoreta mbikie department ya, ENT na ikwari a department maigo nomwanka ngaanie chai mbikie, ningire bonthe bakoona chai, ndaifire ngûgi ekûa bwega aû ndari ninka ûti mûntû iwacûmbûranaa nawe. Na kûanika ikwari na ngûo aûragwa basi cia ariti ngûgi iria rûacincagia nontû ûtironga thieta na ngûo ciakûû cia nja na inya irarû wejaga ûkarita ndiromiria ndiraita na ndiramenyena na ndirenda ngûgi iû nontû twaitaga tûri ûrûmwe. Indaitire ngugi ikwa bwega nah kingu nurses barra twari nabo ibaguaragu twinabo na daktari niuntu ndaitaga ngugi ikwa ni kuuma nkooroni kuuma nkorons imbiraga ngai ni ibwega niuntu bwa nkoro iria ampere niuntu kinya thai keeja kooonobni ngugi ntieinera dita o uria ndaritaga na nkoro injegauvina nkoro imwe niuntu aja niku kwi gutethia mwajie na mwajie mwajie atibati kurekerua kwirio kinya mbatite ndii town townine nkacemania nabo bagankethi indi ntamenyaga kina ibaao twakorokana bangi twakorokana bangi ibo baandumagia baambiru igwe ututethene ntuku ina twina mwajie indaguirirue untu bau ndaigwa bakiuga bakindikana indabatherie noni ndaitaga na nkoro imwe nkabatethia na au nkauma ni niuntu ire ngugi ikwa na thaiji ndombaga tu ngai ampe ngugi ingi kana ambone mbeca kinya ndugore ngugi ingi niuntu maisha ti utoora kuandikwa lakini ngugi e cibitari nkamiona miita bwega mono indaendete ngugi e cibitari indaguirirue kumirita niuntu i gutethia mwajie tika ukarita kenda uona mbeca. Ikuritu kumirita na nkoro imwe kuma ndeene eku nkorone kuteethia mwajie niuntu ti kuenda kwithirwa akari au itwaretwarwa turi outpatient kinya mwajie o nthuu na mwajie uo o nthu no mwanka nciumie uria nkaria nawe kenda utikiria otonya amuntwa cindano akabua akaana na antu bao itwakarukaira mantu jamaingi mono kwirio twaretaerwa aritwu ba cukuru ringi tukareteiwa ja baa ba accident cia bikibiki ba ngaari ringi inya ndii outpatient muthenya kinya kwaumira accident igwita emergency kukaa nandi itwi tugeeta kuita ngugi ikabindi ngeeta gugethia nau emergency no mwanka twite emergency twetaga ndataga ku na nkabatonyia ngugi ngacooka nkacooka nandi outpatient department ekwa no <noise> aria kwari ndonago kwi kukaamu aria ndaonaga kwi kukuumu ni utuko mtuntu umwe. Mûntû ûmwe kûrita ûtûkû ni ngûgi inyingi mûno na ûrokere kûthambia na kûroka kûthambia noritû ja thietaa ûrere ûtarokaa kûthambia ikûûra waisraa ûtûkû kwethira kwina ngûi wethira I kesi e mûrifû ûmwe kana bairi ûkaûra ngûo iû chiina ndamû ikaenikwa rûkiri i bara bakesa kwina ina twaikara bia gûtûra rûsi beja bakaithira ichifûrire rûsi nabo bakaarika kenda ithondekwa mûhenya naa no oûtpatient niari a ngûgi mono niaûnfû koû ûwa ikûûga kûkûnoyoka inthanthamû, mirongo mûgwanja na mûgwwanja, mirongo mûgwanja na inyanya mirongo mûgwanja na kenda, mirongo inana. Mirongo inana na imwe mirongo inana na ijiri mirongo inana na tharû, mirongo inana na inya, mirongo inana na ithano, mirongo inana na ithantharû, mirongo inana na kenda, mirongo kenda. mirongo kenda na imwe, mirongo kenda ijiri, mirongo kenda na ijiri, mirongo kenda na isharû, mrooyo kenda na inya, mirongo kenda na ithano mirongo kenda na intharith, mirongo kenda na mûgwanja, mirongo kenda na inyanya, mirongo kenda kenda, iyana rimwe.

Na araana naejirwe ni antu bao araana no kou outpatient nontu ngugi iria nyingi ni ome ni injega yo ya gutethia mwajie niuntu ni maemegence monomono utuku lakini ni injumu ni injumu nayo indaritire na diraciumia nau ihoo ndaonau kuina ugumu no indaciumirie ndiratobora no mugongo iju jwaretere thiina mugongo jwikureta thiina ndiraumaaa Jutaretere thiina ringi ndi o ngugine kichapaga ngugi bwega mone indaendete ngugi iu ngugi iu imiendete niuntu nee gutethia kuritu cibitari yendaga kuiritaniria keenda orita kuuma nkorone kuuma nkorone ndeene ti wiita niuntu kaa waandiki kana wei mushaharene niuntu kwi igita ndaonaga kwa kadi mwajie agiira kadi ukaigwa muntu kwa kadi aaririe mwajie bubugi ukarigara niatia akuariria mwajie uu i thiina mbi aenayo na kwiu mwajie aumba kuarirwa na akaajua nkuruki na akwijite atiajitue nainga mwajie ti muntu o kwariria bubui ni muntu o kuuria aamite naa arienda guita na kethirwa ikwa kadi wamoneria kethirwa i muntu uumbi niuntu indaritaga ngugi e. Kou outpatient mwajie eeja uumbiri na ruteere rwaka ndee kutina ngugi inyingi kaugea tikamujukiria kadi kana eeja antonya ethera ikotonyethangua roomune ategwa ii daktari, nkajukia marietwa jawe, nkeeta nkamujukiria kadi akaonwa haraka kethirwa Ii gintu kia kuewa dawa akaewa kethirwa i gintu gia gwikirwa ruji agekirwa kethirwa i mwajie o gwita kwa ithimi nkatethia antu bau bao tugetanga nabo ngatonyethia baruga iu ciawe kiri daktari kenda mwajie uja athithangirwa oonewa thiina imbi ntingi enda koona mwajie uumbi kana mwajie <hesitation> ntingi enda koona mwajie waajitue kana uumbi aumbwa mutegete na meetho: indairitaniiria ngai nampete nkoro iu e kuumiria na nkaabatethia lakini indi mbere indari na uguaa ndikwija ooreo onto ndeejire cibitari ndi mageni kuuma nja, ntaarita ngugi kuntu ja cibitari riu irio riare riakwa ria mbere kwija na ngai aantethia ndaumiria nkoro yaumiria no indari na uguaa mono ndikwija ndi mugeni orio indamakaga mono mashini hiu cia theatre migambo iria ciataga. Naa koona ndamû inyinyi riari riakwa ria mbere nkori yatwa kûûraa ngatûmwa ki ndagtari ntegwa thina imbi ngaregwa ûtii thina ndinayo niûntû ndaregerwa ndarwaa ndireirwa ndireirwa ndireirwaa nyise dawa ingi ndaanikirwe ndawa iû ndathiria thina erea kûthira nkaringwe mbica e nkoro no inya ndaringwa mbica e nkoro istii thina ndari nio anga kûmaka kûria gwa kûmaka ngûgi cia thiera montû ai mûgeni mtaita ngûgi kairi koû mtaita ngûgi kairi kûntû ja koû mbithiranire na ndamû maoni ntaona maoni igisira migombo igûmakia na indesire ndirabija. Aû a thieta indamothero mantû jamaingi koû nontû kûina macirii maoni iûndakiraa nocio ndesire ûtûmira ja iû chia gûsiralize into, maoni ta iû aa mwasie cûa gûreseria mwasie aûmba gûjikia mirûki mone akithinjwa maani ja iû cia mbûa ndireja kûriranûa mantû ja mbica ja kûjûkagia kinya bica na mbia nachio chasûkagû nrûjû ira kwiria ndakreri o mqindindi ûria isgwikira chûma. Ngugi eeri kwi nguo tukagaira cia mbika indito nguo iina kiro uu ikumi waatinda nayo ntuku iu. Yaithagairwa iri jumaine, jumatatu na jumaina waatinda na nguo iiu yuuku rigiiria ni untu bwa ninii ee mbica random ee mbica itakakuinyangie mwiri na ndaitani uria tukujukia ndajukia nkamiikira screenine kenda daktari aona cuuma ee mwajie uria yatonya kuguru arafu ugamitransfer waamitagaria kiri screen iu iingi igakara au kiru. Screen iu ingi wamitiga iri clear kenda AA enda ingi iringwa uringa nandi ikara au Indathomete mantu jamaingi mono kou na ndeera ngai ibwega ni untu indaitere ngugi bwega theatre, indaguirirwe ngugi iu niuntu itwaitere twendene twinthe. Kou uringitonya utingimenya menyaa muntu o kuthambia utingimenya daktari utingi menya nurse, utingi menya twathagairwa twi kimwe twinthe inya rimwe mwajie aejaga aambita rimwe daktari mwarine nau ugaetika tu uterega gwitika utimwira ati uuni nti uu aari niuntu inya aatonya ariithira baangi bekerite oo uui wikirite twekaira nguo umwe iu cha theatre iraatu o umwe nkoobia na iu ya ukunika muromo na nguuru. Biu nabio biekagirwa kenda utii. Ketheriwa wina muntu niakuthinjwa utikeeje kuija kwa kwaffect kironda kia mwajie no mwanka anti bakunike muromo no mwanka antu bakunike mitundu, miromo na nguuru, arafu twakagaira boot niuntu bwa damu, damu guitika antu utaakingange no riria gutina kesi iu nene cia damu jaa ntuku cia ENT ntuku cia aana baa bagwitwa ngarangari iu itaethairwa iina mantu jamaingi mono ja nduuji na damu iu tututindaga gwikira boot jaria maingi tinga daktari aki no twatu kuura irio twakaira kutaithaira kwaina nduuji ira nyingi damu iria nyingi na indaitaga ngugi el kwaja ntuku iu monomono ee ENT ee aana bagiitwa ngarangari mwana arikirwa tuina bangi o muntu ajukagia mwana owe owe vejangwa mwana oku ukaria recovery, iitagwa recovery room ugaeta na mwana ukarie mwaka etheria aligokirite aokire mwanka thimu iringwe woodine aejirwe aijirwa i nurse kenda mwana eeta kiri ngina nandi mwana auma theatre na kinya thaa cia ubajokia theatre o muntu ajukagia mwana owe aakari niuntu mwana naukira aumire njarenu cia ngina natonyore kiri antu atiiji antu baikunikenie. Matu nini bai kunikenie biongo miromo nandi kethirwa ija nau recovery kana waiting room uka- ikaanandi kuguita tu mask iu e miromo na nyeoru kenda mwana atiga ugukira lakini twatonya theatre utonyere main theatre nandi no mwonka wikire no mwonka uikunikanie mwana akarira mwana aana ibaariraga mono ngwamwerenia nkae nkaerenca mwana kagakira yakaewa ndawa kaewa ndawa kamama nandi au daktari akashughulika kuu nini daktari nanda akashughulika kuu- kukathendeka na kathondekwa nandi ukaewa mwana ugueta umukaria. Au indaguirirue niuntu itwa karagia ana bau bwega indaumbaga ubakaria kethirwa ni umwe muntu akaewa umwe eeta akareterwa ungi ou au ou ntuku ikathira ikari ou no no <hesitation> kwathagirwa kwina toro inyingo niuntu bwa dawa iria ikuewa kaana kenda kamama uria au kinyu gwe niuntu niakagwatirite mask iu e oxygen na kwina dawa iruguririe kenda kamama yeetagwa aruthin ndawa iu nandi bwakucagia ja bwinthe ona na daktari ona ugwe ona uria uri au ona mwana ntuku iu ndatindaga nkari ntoro. Ntuku iu yoonthe ndatidaga nkari toro niutu mwana. Bunywire ndawa bwithe ona mwana anto a baanogaa inya daktari arikagia ngugi akara nthi akaambiria kuthinka <laughs> niu kwathaguirwa gukari, rakini nitwaagwirirue ngugi iiu na turamiita bwega na turamiriikia bwega. indaaguriruo nuntu tia itwatire ngugi teamwork itaari na challenge iria nyinge no mwambirio ndi mugeni iro ciari kwari na challenge inyinge lakini indomiiririe na ndaarikia bwega no ndaumire theatre riu ndikuegwa mwana na department iinge ndaitere no woodine nio eretere changamoto mono kenda rio mugongo jureeta thiina no ntioga itantetherie neentetherie niontu ndoombere ukoba mbera ndi o nau mwana aratonya highschool na naajire kurikia cukuru inya ethera narikirie ndikuuma ngugine. Ngai nantetherie ndacuuimia ararikia na akurikia thaii ni artist umunene mono ni montu ucoraga na bau bangi bado inya bo no baendereete bwega bee cukuru ibakothoma na maisha jakaendelea bwega niuntu kinta kia maana kinto kiria kiega buru I muntu akare akare eekite mantu jonthe jawe kiri ngai niuntu ngai niwe utethagia antu, ngai nowe ukayairia antu, ngai nowo ukarugia bairu bae bawe augire tukare ndono ewe nawe akare ndene yetu Naikio girûmi mbûgaga ntiûma ki ngai na imbiraga ngai ibwega nontû nje ûntenthetie ankinyitia aû, nûe ûnkinyithirie aû kibaroga kianora nkarita kiaûra ngakara na nkaira ngai ibwega. Maisha no jawita bwega ûtii thina lakini endi ndingrona ngûgi II igûsikana na gûtethia mwasie ngûgi ja ya cibitari kana tisige ngûgi ta a caregiver caregiver I ngûgi ya gistheria mwasie tisge aûtûmira ndawa ja cia ciskari tisge mwasie wina think ya pressûre tûge ta mwasie wina thina tûthina twa mwiri we tûwe wina wheelchair mwasie ûkûûmarisia agota rûswa agachokûa kûmûmenyera kûmûa mono mono ntienda mûntû aria thina ndirakhûi kinya kethira ikûsigwa kana ti kûrigwa lakini ikûmira na nkoro imwe na nkoro imwe baba naa ndaraga ngûgi igomoaria bampaibirire ndabûsa nchokie barisga bampandike ja ontû ibaregete lakini imbûsgaa ibûega ontû indathomere na ithomete mantû jamaingi mûno koss inthamere mantû ja ndawa koû, ithomere mantû ja emergency kaii na ikhomere kûntû kwa orthopindix. Orthopindix indathomere maritû jamaingi mono nontû kinya mwona kana mûntû ûmûnene akaûnika kûgûrii nrikira aû endelea kûsûgûa mûrimo ndiraû nkamenya ûria nkamûthiria first aid ja mwana akaûrika tûge ja njara ûrea mwana ishikaa njara ikabend igaikûnja njara iû rira mwana aû agwa ûbari ûmitambirûkia atharû na ûkainya ûgachokia mûraithi na ûchokia thairi gûrethia mwana aû na atiendelea kûigûa mûrimo kairi mwanka akinye ki ndaktari na wachoka wamwikira nyûmorera e gûchûlia nkingo njara itigere inami noritû yenama aû ndathomere orthopendix nio kwa maindindi mûntû akaûnika anjara mûntû ûmûnene mwara akarûkira ageta yinami kiimbaa. abati gûcûria a nyûmoira yitawa hamstring mûcila nkingo na njara nandi igacûrwa itikaimbe nontû bwa ndamû naaû akûnûka nakûo no wiinye. Nkeya kwithira aûshikire otharû mpinyaa araka na ngachokia na ndachokia nkamûitkira back slab kana splink gintû kia kûgwatira kenda no akinya abitari arikaigûe mûrimo nkûrûki kenda akinya ki ndaktari, riû inya akinya hû itireta thina iimbi ikathingwa lakini ikethira imbi njara, kintû kira ndathomere naû kwa maindindi njara igeera imbi oû mûntû orekeragia igeta inami kinya ûtithingawa. Wikairwa nyumweria itagwa backslab ukaana kenda wimbuka na uria ukaimbuka uria, ukeeja wikirwe Liga, kwou indaatho mere mantu yamaingi mono inya kurita antu prasta. Indaritaga anto plasta, baria twari abo ni baari babega nibaanditanire. Ndirastanwa plasta, no no obisine ibaije baije tu oni ndi muntu o njara <laughs> muntu o njara wodine nitwataga tukathinga muntu kuguru nitaitaga ngugi e gwikira weight, weight iiu mwanjire asuritie kuguru auniki muntu o fracture uuniki wii woodine tukamenyaa kiro, akathimwa mbere kiro iria enachio kenda amengeewa agaekirwa muthanga jau jwa kucuuria kuguru kiro ingana. Itwetaga tugaikira aajie trackision indaathomere guikira mwajire tracksion woodine. Tracksion ni iu ikairwa kenda igwatira muthanga jau kenda kuguru mraitu jau jukucia muraitu jwakuucua kenda jukinyanira, jwakinyanira ntuku iria jwakinyanira irio ugeeta wikirwe cuuma na gukagua kuungwa <hesitation> Nandi uria ndingi ndingi teethia antu kubeera ndingi tethia bangi kuuberaa o muntu uria uumba kuigua rugono ruu rwakwa antu oothe ario aumba gwifa kuita nguji weta ita na nkoro imwe. Wûe na nkoro imwe inya wethira wikûrikaira jakari kana jakari, kûûmiria nûûmiria ûkaûma ûthomere kinitû thaisi indûmirie ngûgi na ndathoma mantû jamaingi mono jamaingi mono mono nonrû no ûni inya mwana nyomba aûmba kwithira aina thina ikari thina nkûmielewa nkamûcijira ndawa na akanywa na ti mwana aki kinya mûntû ûngi no ombire nawikûa ûna na ûna nkamwira nyoa ndawa na na ûkaigûa bwega na akigûa bwega aû imbiraa ngai ibwega nontû imenyaga inya mûntû anyene kibara ûra aûmbaa kûthithûa, ûra aûmba ûrethûa na akabija niriiga ntathomere mantû, indathomere mantû jamaingi misho koû cibitari na ndenda manrû ya gûtethia aasie mûrio indenere nontû kinya thaiji rira mbitike nrembeere nao inya rire rirembeere nkûrijkie cibitari na ndiajitûe mbitile kûona ûû mûntû imbonaa mwasie na nkamûskirisa kiao mûno nkaûga ûketherwa ndirasa ethira atina mûrifû wa ûmûtethia nkaiswa ûtkhethirwa ndi wa mwasie ûjio ka ndingimistethia tû nontû naû koû no wire no mbire na nkaanjiria kisûga ka ngûrethia mwasie. Baria ba naaria bakareta thiina baa ba kou bakareta thiina niuntu nkurita ngugi iu na ntiandiki kuo lakini imbigagua kiao mono na ntiendete gwita cibitari niuntu bwa kiao nkabigairua antu kiao mono no mbiraga ngei ibwega niuntu bwa nkoro iria ampere inya ndaremwa gubatothia na jeira ingi imbarumbaira indombaira muntu indombaga nkaera ngai naorie aajie tuntu kinya oo rii kadi cia cinchanua cha NHIF na SHIF watega ajie ibarijaga thiina mono atega aajie ja ba dialisis niuntu baa ibaigagua nkorono buthuku mono lakini imbira ngaitu atoonyera arikane antu baawe niuntu ti kwenda kwao na ngai aboorie uuni ndiugu antu batharimwe na rugano rwaka ni nkakuthiriria au ndauga indatethe kere mono kou na naria mantu joomi naria mantu jari jamaumu na kureya guncookia ngugine amwe a bau janthe indeerira ngai ibwega <noise> ndauga igukare ou no keya koona ngugi ingi no ndite ikari o ou ikari niuntu mugongo ijwabwire ntigagua uria ndaigagua.